أجل يجب المشاركة الدائمة في الإنتخابات، لأن صوتك يكون دائما أمانة، وصوتك دائما يفرق في العمليات الإنتخابية، ودائما ما يكون له الصدى البعيد على مستقبلك ومستقبل أبنائك، لذلك أقول أنه يجب علينا دائما أن نصوت في إنتخابات.